كنظن ثلاثة د الساعات في النهار احسن من خمسطاش ساعة متواصلة لأن ثلاثة د الساعات عتكون أكثر تركيز وعتكون أكثر راحة، لأن من مور أربعة د السوايع الانسان كيفقد القدرة ديالو، كيفقد واحد النسبة كبيرة ديال التركيز، ألور ثلاثة د الساعات على خمسطاش ساعة.